<hesitation> التعليم طبعاً مهم جداً للمجتمع لأنه يفتح له فرص للتطور والنمو، ومن خلال النعليم نقدر نحلوا كل مشكلنا ونقدر نبنوا مستقبل أفضل وحياة كريمة، وصحة جيدة بالتعليم كل حاجة نقدروا نعملوها، وأكيد طبعاً المجتمع يتنمى غير التعليم ينمي في المجتمع أكيد يعني هادي حاجة معروفة.